באש תחצ'ר סלאד דיאל אלפואכה בסיט חאצכ תאכ'ד פואכה מוסמיה בחאל אלתפאח, אלמוז, אללימון ואלפריז, קטעהום מקעבּאת צע'אר, זיד שויה עציר אלחאמץ ושויה ד אלסכּר וח'לט כלשי מזיאן, תקדר תזיד חתא אליוגרט ולא אלעשאל, ותרכּבו שויה פאתלאג'ה קבל מתקדמו.